To nda da dyimi kom tu gwa dyine, zumna buno shi dyiku na nga ba ta ma gwa anum kaari ba, kam nu wannang ni zhinkir bang a ndola nga chin saki tan kha vara kha nang ka du ma nggut ye dyine dya chem nu dlunar ku yang magham wa vur ndundi dyimu tukakandi yeremi yang wa kus ku jif nu dluki dundi tunu kushi zhire ye zhin nu rafa nake balar nuke shipaki, ba buke ta gwatunu kha nduku tu nushin da tu vur yoro wa shipa tu shi cire nyeende kume wa khama shinki ka kha ba wannangni buke nu rafa wada tun tu vur yoro wa shipa tuka kha nu zhire baro buta shi zhire to a num to jiki ma shirani ka shoro kupe kope buwa shoro toka tuk mu dangni, kume wannang tuk toka gwa zhaaji kha nduki kume a ji ma bala a kuci ka zuza jimna kya nduk barkandi kume wa zu zhire ye zhin nu rafa shir wa nangan ka shwataremi mbu ke chem wa di ma ghut ye chiti chem wa shi ponan chem gal.